Aɖia adzra ame agbetɔ ƒome ɖo. eklɔ na nu agbã ɖu ŋu eklɔ nɛ, enya na nu <noise> mia be ŋdodowo enya na wo, ne tache eɖi le afi ɖe nɛ kpoa mi tsɔ tsutsuna dzi kpoa ekɔna ŋushiaŋu kɔna. aɖia ɛdzrana ŋudɔ le mia ame agbetɔ ƒomea <noise> ŋtsie lo eye aɖi ke wo wɔ na be akɔtɔɖia mia ŋtɔ mi ɖanɛ <hesitation> mi me na de- deku be kakãli be domanu ye mi mea mi do nɛ tsi. etsi ke tsuɔ̃ le mea ye mi tsɔ ɖe na dokpo dzi ne mi ɖɛa ne bi nyuiɖea eva ɣena ne ɣe ɖeɖe kpoa mi kɔna ami dzẽ ɖe me. ne mi kɔ ami dzẽ ɖe me ebluna kpoa ye nye akɔtɔɖi. Ne etsɔ nu ƒoɖi ɖekpekpe ne etsɔ tache viɖe ne etsɔ aɖia tsutsu ɖe ke ɖe dzi ne etsuikui kpoa ŋushiaŋua wo kɔ nɔ kpoa enye aɖi ɖe elena tsi. ewuna abikuiwo le mia be agbadze wo me lo. Aɖi ɖe le oyɔna be kpeviɖi wo ɖana ye tsã. Wo ƒle na soɖa wo ƒle na eye wo va ɖa na ye tsã ku ami dzẽa ke wo mle nɛ wo senaŋu ye mi tsɔ nya na nu ye tsã kɔna, kɔna, ye tsã mi nya ɖaɖa mi ɖa na le mia gbɔ. Bon très souvent <noise> kpeviɖia edɔ ame dzi. enya na nu nyui ɖe prope nu shia kɔna. Akɔtɔɖia mi le nɛ ŋtsi gbe kɔna ne mi. agbadzɛ me kɔna ne mi, abikui ɖe le ŋtsi woa ekɔna dɔlekuiwo ne le agbadze me nɔwoa ewu nɛ kpoa enyo na ne tsi lele <noise> aɖi ame ve mawo.